Sia poats, ka mei a kaua na hualu a pean, <noise> pean jon na pean hihin. Poaj te ka u ru ba kaua mei ta kahet haraeh me ru. <noise> Sia u poats be eiau e gam hamas e na a hualu a pean. "Mi yam na hoat mu i tasi, <noise> miam na hoat e mu taji kesa nen ru ri touleh, be lia nos boi e gue miam a lunch. Ba hualu a pean kat ar, hois er manka ni hoat be ru e la hamas ar i tasi, <noise> na hoat tara peke. Poats te hoat wam a ru, kaua tariru hois hamanas e na lunch, lans tariru, eiau hasiki a min rako, be hakei na tar kohel, be hakei ni yas tara nana tara pal ni nous. Poaj ti hoat hakap wam a hualu a pean, beru ngal hamas a rim Ru bes home ku rum. Poaj ti me soat u ru, ba ji pean ji-ji hakekerek e ngal hamas me na bes be hat e na jika ji-ji sister ji kajen tanou, "Lia bes koru nouk." Ba sista tanou hat e ne iau, "Halos, le jimou e nouk ya te hakei e lan e kaua kanen." Jijin hamas ni ias turu gumgum be iau e sala hamas e na kohel nien te hakei na kaua u te ka mei a rako a hiski. Ba poaj te sala meiau a kohel, ba rako tsipuk boi hamas e nu mou tanou, rako a hiski. Tsipuk boi hamas e no mou tanou, bu mou tanou e sang hamas a no, sang te siki mea rako eiau. Ka no, be ngal hamas a no. Ngal panahas sagoh a kamij. Sagoh a kamij te siki mea rako eiau. Ba ji sista ji kekerek tanou rangat a no, "Ngal sin e nom a sah." "Elia hat ne gul e kaua hat ne lan u koukou kova rako." Ka no be iau hat hamas a no nah hat hamas e na sista u ji kajen, "Raeh e no, lam re la. Re tatal ar latu, ri na jimou er ta ji kanen i kui." Be ru kat hamas ar, tatal hamas a rin. Poaj ti tatal wal a ru, tatal al tatal al. Kei, pinapo heh kamena sia kiu, kiu nien ka me na, ka mei a mamaup na a gu, baku tara gu. Poaj ti la wal a ru, be ru sukut hamas ria tara kiu, ba, ka mei-ka mei sia-siau roi <noise> tok-hatok, kalan tanou la u tara kiu nien te kai ia mamaup. Be ru jijin hamas ar be ru halongon hamas ar be kaua tariri te ngogok hamas a no. Ngogok panahas na min sol o ru, be iau e kat a no, <noise> be iau a pean a kakajen e hat hamas e na ji ka ji kekerek, "Lo te ko lo te la hamua nom. Lia koma gu be lo te kurap hamua nom." Ba poaj te koma hamanas u nah, koma no ba kaua te ngongok pasi nam, ba ji pean ji kekerek kurap hamua no. Kurap hamua no ba mamaup ngoup kapu ne ne iau bu herejing tanou la ua no turu roi ien. Kei, be iau ku ji pean ji kajen nien koma hakot o no, kaua tanou sukut hakap. Poaj te koma u-kuma u ba kaua tanou la nam, "Eih, komin kurap, sori kuru tara toukat te kat e gu man te haka me gu man u-u rako hiski te gam me gu man e mi." Ba ji pean kuma hamas a no nah, poaj te kajin hakap kuma hamas u nah ba, jin kurap hamas a no seim taim has kaua tanou lam, jin tom kapu ne ne iau nah, mei, be iau kurap a no <noise> bu mamaup ngoup kapu ne ne iau, u herejing tanou e la has u turu roi. So, roman ien sol lo ma lei latu, be lo tena ngej e nom u roi nien, be lo te ngok e nom herejing, herejing tara hualu a pean nien kana turu roi.